Ny manga maizina indray dia loko fietina mianjaika izy io, mihaja. Azo atao amin'ny zavatra fanaovana rituel izy io matetika loko. Ny tonga ao an-tsaina voalohany, hamonjy mariazy ianao raha vao manao bleu nuit complet zay na hamonjy la- lanonana manan-kaja lehibe zay atao amin'ireny f- fety maro isan-karazany ireny.